a nako ngoji manege persediaan gauku dalam satu tahun ena ka beberapa bulan manege sala satunya manege gauku kol <noise> gauku kol de wortel <noise> karna ena manege ngone khususnya ngone loloda nanga doku oka mane woma datomuwa karna wa lega dika situasi nanga daera manena nako womadatomo gauku kol manege idadi uwa so ngone manen nako wa ojomo gauku kol manege de wortel selain acara acara atau hajatan hajatan manege ena aje isuwutu aje wamake manege ma gauku kol nako meiya wamake uwa karna manena manege ngone mane oka loloda manege wo temo manege gauku yang sangat langka karna idoa sebab gauku kol de wortel manege ena jangkauwan artinya. magauku manege nako wa mau wa make harus wo tagi oli kota oko semacam dokama tobelo dai ternate manege wo tugalaka dai kotaka <noise> dokama tobeloka <noise> aje waao lolodaino <noise> manege lo hari hari uwa done nyawa jomojoka bolo nyawa manga acara acara hajatan yang maruka manuka aje <noise> aje wa ojomo <noise> komanege dika.